أ <hesitation> بجول إنها تحاول تخصص وجت يومي جليل حتي لو عشر دجايج عشان يعني تمارس اللغة، ويمكن تستخدم تطبيجات تعليمية ،أو تشوف أفلام ،أو مسلسلات، يعني باللغة اللي تحب تتعلمها، بعدين لو تجدر يعني تلاجي الشخص اللي يتحدث اللغة، بيكون بعد هذا أفظل، <hesitation> عشان يتبادلون المحادثات، وأهم شئ بعد يكون مستمر وما يحبط بسرعة يعني.